أكثر الأشهر حر عندنا هو يوليو و أغسطس بعد، تكون الحرارة مرتفعة أما ديسمبر و يناير فهم الأكثر برودة بالنسبة للرطوبة شهر يوليو بعد يكون رطب ابشكل كبير بينما في شهور مثل مايو يكون الجو جاف أكثر.